Ɛ ɛkʋye wani ku wafɔ na du yiɛ, ɛkʋyɛɛ ɔdu ɔbʋ. Amu umoli dunu anɛ tsaka, gamedɩnɩla mɛ neyɔ umoli akpa dunu ayɛ, anɛ alo mɛ nesili ayɛ akpa dunu ayɛakpa anama duɛkʋɛdɩ kpekpe nayili alo ama kutu yɔ mɛ anɛ dunu gali ɔtala lazy nu veyi. Ɛdiɛafɔnabɔɛnɔ ta lanu ayɛ. uvali nayo siliaye bɔ ɔtafɔnatudʒa ba. Ɛdila nu muanuɛku kunukunu kumedʒila, <noise> ɛyɛdinila mɛ aʒɔwu nu kuba yɛayɛ nɛfuɛdi aloo kuba yɩlu nɛfuɛdɩ, mɛ wuaɣa vla mɛ esili mɛ tatɛkuwani petepete me wuedʒi. Bo aʒayila anisi afɔneya ɛkubu: Ɛdini afɔnesiliɛʒu nɩdɩkadii, meyɔ umolii maleeʋu ɔɔ maka nu fiaseli mabekele ɛkuɛ. Bua wutala ɛdiɛ afɔnabʋɛ lanu wuɛvuu umoli, eya umoli dunu timati nɛkuwani mɛlekele nugbagba mɛ akedʒi talafɔnabʋɛnɔ nidʒi